راح غير أسلوب التدريس يعني أدخل شي جديد مثل القصص أنشطة تفاعلية ممكن أستخدم الألعاب التعليمية أو أشرح الموضوع بإستخدام مثلا أمثلة حية عشان يكون الموضوع جريب من تفكيرهم إذا حسيت إنهم يعني ملوا أعمل فاصل صغير يعني أشجعهم على التفاعل مع الدرس مرة ثانية.